<hesitation> Izy baka fa izy zen̈y edy ai, bôka amy ny kôton baka tiserta io, dikan'zen̈y hafa kôton edy zen̈y nan̈anaovana izy. Kôton io amin'zay baka aodin̈y mivadiky, mandeha mandalo iozine zen̈y kôton io, in̈y amin'jay zen̈y nan̈amboarana i tiserta tsara àby io.